जू इटली गी संस्कृति ची व कला, इतिहास, और भोजना ले प्रसिद्ध ची यखो ग जू संग्रहले जने वैटिकन और फ़िजी ची व अद्वित्य ची और जू इटालियन खाणों ची जने पास्ता और पिज़्ज़ा उ विश्वभर म प्रसिद्ध ची।